لك صديق يجد صعوبة في الاستيقاظ مبكرًا. ما النصيحة التي تقدمها له؟ عشان صاحبي يقدر يصحى بدري، لازم يبدأ ينام بدري عشان يدي جسمه وقت يرتاح يقدر يحط منبه بعيد عن سريره علشان يضطر يقوم يشغله بعد ما يصحى، يشرب مية عشان يفيق جسمه، ويحاول يتحرك شوية أو يعمل رياضة خفيفة عشان ينشط نفسه